үй жануар ретінде ит пен мысықты ғана қабылдауға үйренгенбіз
олжас жаңалық ашқандай болдың ғой үйінде жылан тіпті қолтырауын ұстайтындардың барын көрсең не дейді екенсің ол үйге барудан қорқушы едім
баспанамыз зообаққа айналып бара жатқан жоқ па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
батырбек мырза қош келдіңіз студиямызға ыыы өзіңіз тазы асырап отырсыз иә мхм
қалай қанша уақыт болды
өзіміз енді ата бабамнан бері асырап келатқан бұл таз иттер ата бабамнан асырап келеді өз басым туғаннан көріп өстім
жеке өзім ы асырап бастағаным екі мың төртінші жылдан бері ұстап келемін қазіргі таңда үйде төрт тазы ұстаймын мхм
үйде болғанда сіз і көпқабатты үйде тұрасыз ба жоқ жер үйде тұрамын баянауыл деген жерде мхм
ыыы ал ы ит ит далада тұрады иә әлде үйдің ішінде тұрады ма
салқында күн суықта үйде тұрады а жылы күндері далаға шығарамыз енді көбінесе аңда жүреді жаңа жылқы неге барғанда бірге ертіп жүреміз
мхм ал салқын күндері үйде тұрады және де жақсы аң алған жаңағы қадірлі иттерді көбінесе үйге кіргіземіз де мхм
а үйдің ішінде кедергі келтірмейді ме қиын емес пе жоқ бұлар үйдің ііі өте таза келеді
үйдің ішінде мысалы ыыы тамақ ішіп отырсаң столыңда тамақ қалдырып кетсең тамағыңа бармайды дегендей мхм босқа
мхм үйіңізде балалар бар ма балалар бар
иә қалай жалпы итпен қандай қарым қатынас жасайды мысалы ойнады ма не істейді ит ііі
ит өзі жалпы қандай ыыы иттің өзі бір қандай да бір ілтипат көрсетеді ме
ит балаларды жақсы біледі балалармен ыыы қаппайды ойнайды бұның енді балаларға жалпы адамға беретін жақсы қасиеттерінің бірі бұл ыыы
жалпы өзі таза болғандықтан енді і мейріміділікке сенімділікке ыыы бұлардың өздері адал келеді ы достыққа адал дегендей мхм
батырбек жалпы өзіңіз ыыы не үшін итті асырағыңыз келді
мен өзім ы бала кезімнен енді бәйге атқа шапқанмын атқұмар ыыы сондай отбасында өскенмін енді тазысыз атсыз мен өзім өмірімді елестете
яғни сіз бала кезіңізден итке жақын болдыңыз бала кезімнен итке жақынмын иә мхм аң ұстағанмын осы иттермен
аңға жиі шығатын сияқтысыз ғой аңға жиі шығамын иә мхм
осы ы жаныңыздағы тазының ыыы есімі қандай аққу аққу
аққу батырбек жалпы иттен басқа үйде қандай да бір үй жануарлары бар ма өзге
үйімде үйде енді мысық бар оған қатты қарамаймын мысық пен ит үйде жүреді иә мхм
а бір бірімен ыыы жұлыспайды ма жоқ ол тиіспейді мысыққа иттер тиіспейді
а ы үйіңізде ешкім айтқан жоқ па бұл итті үйге кіргізу деген ол ыыы тазалық болмайды үйде деген
мысалы менің әкемнің әкесі де ы бұрын үйде ұстаған да көкдауыл деген тұқым бар тазылардың үйде ұстаған енді анамның әкесі де ыыы аңқұмар болған
мхм ол кісінің де иттерін бала бала кезімнен көріп өскенмін тоже үйде ұста үйде ұсағанын сондықтан ешкім қарсы келмейді үйге кіргізгенге
тіпті мына шеттен келген қонақтар қалай қабылдайды мысалы иттің үйде жүргенін мәселен ы мен ы қорқушы едім
мысалы баламен сіздің үйіңізге баруға мен қорқушы едім мысалы баламды жолатпаушы едім де мысалға мен олар қалай қабылдайды мысалға
енді әркім әртүрлі қабылдайды білетін адамдар қорықпайды бұл енді жаздың күндері көбінесе үйде болмайды қыста ғана болады ғой енді
а кірген кезде бір бұрышта жатады немесе ол кісі келген кезде атып шығып үріп ондай мінездер көрсетпейді
қалай жатады сол жата береді қалай жатады солай жата береді
жатысы да жаман емес қой қазір де
қауіпсіздік ііі тұмсығына ештеңе кигібей алып келіпсіз иә бұның тұмсығына бұл көшеде де солай жүре береді үйде де солай
бірақ енді халықта сөз бар ғой ит иттігін жасайды деген ііі
бұл енді барлық иттерге теңеуге келмейді бұл тазы итті жүйрік итті жеті қазынаның бірі деп тегін айтпаған
бұларды енді ертеден аталарымыз қадірлеген ғой ы бұл туралы көп оқиғалар бар мысалы ит ііі талай отбасыларды аман алып қалған ашаршылық кезінде
і біздің ауылда бір ит пен бір бүркіт он отбасын аман алып қалған да енді ол кездегі он отбасынан қазір енді мыңдаған адамдар тараған шығар деп айтуға болады өйткені ол кезде
сіз жалпы қазір дәрігер ретінде сұрап отырсыз ба енді жалпы жай ғана қарапайым адам ретінде ме
иә сақтықта қорлық жоқ дейді иә ыыы мысалы сіз жүз пайыз кепілдік бере алмайсыз бұл ит бір ашуланып қалуы мүмкін бір нәрсеге
көңіл күй бұл да бұнда да депрессия болуы мүмкін көңіл күйі болмай біреуге ұмтылып қалуы мүмкін
ы олай деп ойламайсыз ба ондай мінез көрсететін иттер байлауда болады
жоқ өз итіңізде ондай болған жоқ
ы ханым сіз неге ондай сұрақтар қойып жатырсыз болмаса осындай бір жағдайлар болды ма иә
көбінесе рас ы жаңа мына азамат айтып отырғандай бұндай иттер көбінесе тәртібі тәрбиесі өте жақсы болады
бұндай иттерді қапқан менің өзімнің ііі жұмыс кезімде кездескен емес
бірақ та басқа көше иттер болмаса жер үйде жай тұрған иттер қапқан баланы тістеген тырнаған кездері болған
иттің де мысықтың да өкінішке орай ол өте жиі кездеседі
сол ы үйдің иесі үйдің балаларын келген қонақтарды тістеген кездер өте жиі жиі кездесіп тұрады
жалпы сол ыыы үйде мысалға да ыыы сол үйдің иесін қауып алған иттер бір келді ме сізге сол келді келді
ыыы өзім өзім ы жиырма жыл жер үйде тұрып өзіміздің итіміз өзіміздің үй иесіне ұмтылған кез де болған
ит иттігін істейді деген мен содан шығарып отырмын ол қанша жаңағы
егілген ит болса да да прививка жасалған ит болса да қауіпсіздік ііі сақтап отырған дұрыс негізі
ережелер бар ғой жаңағы итпен қыдыруға шыққан кезде міндетті түрде ауызында жаңағы намордник болу керек иә
ііі адаммен ортақ аурудың бірі бешенство ғой құтырық иә соған екпе ыыы міндетті түрде салу керек итке
ол мысыққа да сол салыну керек жаңағы жаңағы плотоядныйлардың бәріне салыну керек негізі
ол алдын ала бізге келіп оны салу керек оны алдын ала осы екі айлығынан бастап саламыз сосын адамға тарайтын жаңағы құрт аурулары бар соларға қарсы салдырады
сосын біздерден мамандардан кеңес ала отырып солардың кемшіліктері артықшылықтары сол жайлы біз соны кеңес береміз егер де
соның бәрін істесе мысалға оның ондай қауіпсіздіктерін ы сақтаса адамға ондай зияны жоқ деп ойлаймын өзім
і бізде жалпы ондай ыыы ит ұстауға мысық ұстауға қатысты әрбір қалаларда өзінің иә
бізде астанада мысалы егер көпқабатты үйдің ішінде көпқабатты үйдің жағдайында ұстайтын болса онда көршілердің рұқсаты міндетті түрде керек дейді иә
мхм біздің ііі көршілер ондай рұқсат беруге дайын ба қазір
ол енді иә әр адамның өзінің несіне байланысты оның мен әр адам үшін де жауап бере алмаймын ол үшін
біз анадай рұқсат керек сосын иттерді қыдыртатын арнайы орындар болу керек
ыыы жаңағы ол бір арнайы орындары қазір астанада әлі салынған жоқ оны бірақ негізі заң бойынша сол арнайы орындарда ғана қыдырту керек оны
негіз қала иә қаланың ішінде салыну керек бірақ негізі әлі салынған жоқ оны
жалпы осы жерде қонақтардан сұрағым келіп отыр үйде ит мысық асырауға өздеріңіз қалай қарайсыздар
үйдің ішінде үйдің ішінде сыртында емес пәтерде
мен биік үйде тұрамын көршілерімде бірнешеуінде ит бар біреуінікі үндемейді естілінбейді а бір көршінікі
үре береді үре береді үйде кішкентай алты айлық немерем бар қыз ол шамалы қазір балалар қандай
есік қағып кетсе терезені нетіп кетсе шошып оянып жылап ұйықтамайды шешесі мазайлайды мазаланады
сондықтан анау көршілер бізден рұқсат сұраған жоқ ит ұстауға болады ма болмайды ма деп
сосын лестничный площадкада жүргенде бірдемесін тастап кетеді нетіп кетеді оны жинайтын адамдар қиналады әлгі уборщицалар
балалар да кейбірулері қорқады кейбіреулер оларға ұмтылады
яғни сіз өзіңіз қарсысыз мен өзім қарсымын да үйде
негізі қазір ыыы осы неге қарсы ыыы ы медицинада ветеринарный медицицнада ыыы өзі арнайы бір ыыы хирургический операция бар
ыыы ол ы иттер ол өмірі түнде ол үреді ы он бірден соң ол тыныштық керек адамдар ұйықтайды
ііі арнайы ы өз түрі бар ол иттердің осы ы адамда голосовой связка дейді ғой
ыыы сол голосовой связкалар ы алынып тастайды сол кезде ит қанша үрсе де ол иттің дауысы шықпайды
вот ыыы көбінесе сол иә ыыы көп қабатты үйде тұратын иттер негізі сондай ыыы неге операцияға иттерін алып келеді жануарларын
а өзіңіз ыыы ондай оперциялар жасап көрдіңіз бе иә мен өзім жасаймын и көп иттерге өте көп жасағанмын астана қаласында осы
а ол одан кейін ыыы итке ол ешқандай зияны тимейді ме
ыыы жоқ ы зияны тимейді ыыы зияны тиген сол дауысы шықпайды болды қалғаны бәрі жақсы жүгіріп ойнап жүре береді
қандай тағы да ы бір экзотикалық бір жануарлар келді ме
тағы да қандай ыыы мәселен ит мысықтан м басқасы
иә біздің ы ветеринар медицинада қазір ы адамдардан ы медицина ол бөлінеді әрі ы адамның
адамдарда ол ыыы медицинада әр бөлшек і бөлінеді там офтальмолог стоматолог деп
сол сияқты бізде де қазір ветеринарияда бөлінеді то есть мен өзім ит мысықтармен айналысамын
сіз тек ит мысықтармен айналысасыз
енді сол ит мысықтардың экзотикалық жануарлармен де айналысамын
қандай жануарлар экзотикалық бізде бар
қазір енді жорғалаушыларды көбіне алады мысалға жаңағы жыландар тасбақалар ы тритон дейді гинкон дейді жаңағы
гинкон деген ол южный америкада өмір сүретін тритон сияқты ол да сондай жануарлар қазір әкеліп жатыр
ыыы олар ы отдельно өздерінің террариумында өмір сүреді оны енді әрқайсысына бәріне айта берсем бұл жерде бағдарлама уақыт жетіспейді енді
жоқ ең негізгі негізгі біз біле бермейтін естімейтін мысалы африкадан алып келген бір экзотикалық жануарлар бар ма
бар жаңағы гинкон деген жануарлар жаңағы ол оның зияны болғанда енді оларды бір жабайы табиғаттан әкеліп сіздің қолыңызға бермейді
ол уже америкада оларда үшінші орында уже олар бұрыннан бері қолдан ұстап келатыр и қолдан көбейтіп жатыр сол адами ортақ олардың аурулары жоқ
және де жаңағыдай алдын ала біздер мамандарын алып жаңағы кеңес алып ұстаса ондай зиянды кемшіліктері бар енді оның да
көп жағдайда ол жер үйде тұратындар ыыы ұстайтын шығар енді жоқ пәтердегілерде де ұстай береді пәтертегілер иә бір террариумның ішінде өмір сүре береді олар мхм
ол үшін арнайы бір орны болу керек қой
қаладағы адамдар мысалы табиғаттан алыс қой сондықтан да баласына жаңағы табиғатқа жақындатқысы келеді жаңағы
ыыы жалғыз адамдар болады мысалға солар бірге жаңа і пәтеріне келген кезде біреу күтіп тұрғанын қалайды деген сияқты
қоғамымызда неше түрлі адамдар бар ғой тағдырлары әртүрлі сондай сияқты
жоқ балаларға арнайы зообақтар бар ғой енді барып қарауға да болады мүмкін
ол енді анда санда болады күнделікті бір бұрышта үйдің мысалға живой уголок арнап қойса мысалы табиғатқа жақындық ол
сіз енді қазір ештеңеге таңғалмайтын сияқтысыз ғой себебі бүкіл экзотикалық жан жануарлардың барлығын қазір көріп жатырсыз і біліп жатырсыз иә құдайға шүкір
ал жалпы өзіңіздің үйіңізде бар ма үй жануарлары өзімнің үйімде жаңағы итім бар енді бірақ бұл қалада емес негізі
бірақ енді мен өзім жалғыз үйде өзім тұрмаймын да басымда қасымда анам бар келіншегім бар деген сияқты
олардың міндетімен де а несімен де санасамын сондықтан да иә пікірмен и сондықтан күнделікті жұмыста көріп жүргеннен кейін менде ондай жаңағы і тәуелділік жоқ та ондай

жалпы осы ыыы балаларды кішкентай кезінен бастап осындай жануарларға үйір болуды үйреткен дұрыс па
жалпы бала кезінен иә бала кезінен үйреткен дұрыс өйткені жаңағы көбіне ата аналар қазір байқаймын жаңағы жаңағы қалай тамақ беруге бәрін үйретіп қояды да соған